Bedo mari kantu beldum, bedo mari ferto duddum. Himbe lesdi mai wawi wadugo kantu je nyamugo, to goddo nyami kantu mai odo nana beldum ngam kantu mai duniyaaru fu yidi dum be do soda bo ngam be yara kantu mai.